﻿Yan tahyiy wi ghi, layiya ƙurinna ghi layau rivin bu hyi ndaka ghu ndaka tau riru dinmai mu nu hala zuwai mun hala. Shivuna ɓina mu na hala yan bu ndaka burusı ta mbunau ghi ndaka kiya nan ƙurrinna mu nu ʒha ɗahyi munu ta mun ussau to te e taba ɗi nifyani ƙurrina ta ba ni nifyani Khin rivin nan bu mbanai ta ba ɗi nifyani. <noise>